Ok ngan i ta tsanga ko ka vono, ko ka vono kapa i tangas tere ko ka salor i pon ko vono a i ta ngas tsanga bu connection i tangas tsang vakalaia before, va i takap tsanga vakalaia bu connection, ko vono o oit na suruber mi lang a oit na ber i aron ko vono, a e te oit na ngang i aron ko vono. So e tangas connect vakalaia bu saun, ko sar wire di tangas mo kalai va it na va titiri na tari lait i aron ko vono o ngan takap connect vakalaia o oit na ngang mi pamili a oit na ngang. A te ngang rakot ate ngang vato ko vono, a e te bor saun e te bor vakoit no poro tembur nga mu tembur vakoit na poro ka mene. Malan ni git tangas lukaut bur sim bu solar i tangas tsang vakalaia bu connection va edi di kap pro ade bu kain puk saun malan ne va i ta tlakiran va mi solar a important te se geit va e tangas lakiran ani so i tangas poro mi saunu va di ta le tsanga kovo kapinots va di ta kalai se geit. I aron ne mi kam ground va gi ta tsanga, i tangas tlakiran bu mai, bu mai bur gi ta kanon va ta vasi charge tangas vore kava e te me charge tukon sivunan mi kapinots an gnan ta tsokor a ko nid gna i ta poro men ka spare mani a na ver kulekulen, so ngan e takap vor kulikulin ta mo malan tete mo, i kapoit na tsanga vaute tembor a tete mo malan. So a lalro pengan mo vain wa to poro vain so git tangas lakiran va mi inamon ta mo kalai simbu panel gi ta mon i popon bu vono, di tangas connection tangas kalai sivunan gi tangas lakiran va e geit, e geit bu mai is taim takap sikul ngan mi connection kalia me i a i suri bu lait gi ta ber si git tangas tlakiran are i mo mi puk stori.